To nanghe kiye yula kabeu kila kabo, kuma kila nyeu nibe kiyewi daga tonentiri nyimom ki nyi wuro yautiyeu kun nifire mo to, a kwentiye a kwenki chwak, bori chum yobecheu wo chi, chotiyeu ki natireu wi mwore che, natire wuro wi nyo bo a do bwokche, daga tonentire mwon yanti ko shi mwor liger mun kwaberi, yila shi doken locho dike bwichi ma yulantiye chin nyimon no chi tiri mwan twancho, to gara chi nawati ki nge mwokan linyer tiri chi nyonti chi doken bwak, to wuro wi mwor nanghe biro yula kabeu, kange bimire, bimere dam na wuroyo daga nuwa namwektiri mwo nuwa chu kwa linyer, chu cheri ki chwak to bori no yulari di bimere wi mor nubo wuro yula kabwe don che daga chi nuwa dike damdi to che, ki nuwa ki we yautiye, to yakako mwan bontiyeu bimere to che tiyeu nye to yiwuro bo tiye a twu dume che, to saboda haka fiyechou bimere yori kaba, kuma bimere wi ki yulan, bimere daga nuwa ko did ko ko yuwa fob fiye chire mo to bimere cherka cherka ka ki chwak.